نعم عندما نكون صغار يمكن أن نتظاهر بأننا مرضى و أننا لا نستطيع أن نذهب ألى الدراسة و ذلك لتجنب الدراسة, ف في بعض الأحيان كنت أتظاهر أنني مريض بسبب أنني لم أقم بواجب منزلي أو ربما كمن كرهت من الدراسة أو ربما بسبب التعب و نعم قمت بذلك لكي لا أدرس, لكن ليس للكثير من المرات في بعض الأحيان فقط و ليس دائما ربما في ألابتداي مرة أو مرتين.